Ma olõ sullõ joba tuhat kõrda ei ütelnüq. Jätäq perrä! Ma ei tahaq taad asja, midä sa mullõ pakut. Jätäq taa hindäle! Mullõ ei olõq taad vaia. Ma taha siist lihtsält minemä minnäq. Avitas joba. Lõpp.